Nyowe nke- nk'engyesho zinkukunda omu bantu kandi naanye ezinkwegomba nkaanye, ndi- ezindagamba ku naakuba ndi nk'ogu omuntu, nkookozire nk'eki mbwenu nyengyesho zi- nk'ezi- nk'ezikwegomba omu muntu, nk'okushaga omuntu naakunda okuyamba, omuntu okukunda okuyamba, omuntu okukuda kuyamba abantu bari kumanya n'abatari kumanya, omuntu okukunda okuhabura abandi abantu, omuntu okukunda mbwenu nk'okuza aha muhanda okukunda okurundarunda abantu akareeba kucwa nk'ogu omuntu, nyowe ahindi ogwe omuntu tariho akamuyamba na n'ekintu ky'oine mbwenu nikyo kintu kinkukunda hamwe na n'omuntu okukunda, okukunda Ruhanga arikukunda kwegyesa aha bintu rya Ruhanga, omuntu okukunda okweshongora mbwenu abo bantu niinye nibo ndikwegomba kandi nimbakunda.